Ta ye quesu lo ininchi naá kuu, quesillo líi xi lo lujua ní nka kuu kuexii ku kile kueti nkasoi naá, te kukivii nuu lita kueti á, te ni kua'a ní nka ɨ́ɨ́n quesadilla, a lujua ye quesu ɨka ka naá kuu ye quesu juiji ní nka á, quesu fresco líi xi lo lujua orre nka yeeso ndeyu, te lujua yekojlo quesu naá a yeeso le'nde te yekojlo quesu naá nuui naá, te ɨka ka ye quesu lo <hesitation> ye nani nka kuu ye quesu lo ini nchi naá.